La yese la fu yeti fu ta tum tunsɛka la n wan nyaŋɛ pa'alɛ fu yeti fu dikɛ sɛla la sɛla kiŋɛ. Magesɛ wuu ma ze wa ma de la pa'ala, so ma san yɛ'ɛsera sukuu ti n ta zamesɛ kɔma ma nari ti n tara la n gɔŋɔ, dee tara pen, <hesitation> tara n marker gee tara lɔgeseto ti n wa ta nyaŋɛ dikɛ pa'alɛ kɔma la ti ba bɔkɛ. N san yeti n zamesɛ ba la <hesitation> colors n ta'am print colour duma <hesitation> yima yima n ta'am tara mɔlega, n ta'am tara pɛɛlega. Koo tunsɛka ti fu tuna n wan nyaŋɛ tu fu baŋɛ sɛla la sɛla ti fu nari fu dikɛ pa'asɛ kiŋɛ.